Pìe 'na scöila, büte ën po d'öli, ën po d'azil, pöi se völe büte anche ën po dë maionese, büte ën po dë sal o ën po dë peiver o ën po dë peperoncino, pö mës-ce tüt bin, bin bin bin e a të serv cume cundiment pöi da büté ën sima la salada